Gny alika da misy karazany maromaro. Misy ny alika bermana, da misy koa ny alika lambradôro, da misy koa ny alika bildôgy, da misy koa ny sioaoa. Mety hahafantatsy alika dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny roapolo mihoatsy ny olo manam-pahalalà momba an'io.